gaf tok <hesitation> nam tokkit shule some, gurban tok shule soma dub malimun issanen wonin yeden atinkun amtan duran akan hinjirtu lakini atinkun amtan akama bidii midasitaa .bidii tan itum ijjedi mtihanninen kuloti hindabarta nam kant gaf kun bidi midasse ijette some akcchole paka mtihanin duftennan inin dabre number one dufffe innama dur.